Ja ja jantnaga intá ku arrozi ka ka'án, yuka jantaga inndaá te in suni yuka ka jitna saa suni kuú sa'ada, xinaga ntakitidaa, nasta'anna ñu'u-dá ntakitidá arroz yuan ku tee yu te sa'anda tija'ana nachi chin ntute te yuan te ta'anda aciti ajann yuan te tannda arrozi tandaá kaxina ntii ya'ana kaxina te ñuuda ja ma kayu te nuni ni kua kasu tu yuan te tandaá nteyá yuan te kasudaa nu kuiso kuiso maa nu cho'o te nu ni yichi nti ntute yuan te ajamm nu ni konte a nu ni cho'o yuan te ni stavana ñu'u-da te ni eskuundaa tijaana nu ñuu te yuan te i kaáda yuka ni a yuan ku a jata'intda.